ഏഥിചല് രേഅസോന് ഗ ഥുന്ദ നമ മനുശര്ന ജീവേന്। മസ്ഥ് വലുഏ ആപുന്ദു മനുശര്ന ജീവേനന്ഗു മസ്ഥ്। മര്യദഗലോദ് ആപുന്ദു മനുശര്ന അധികരനേ। പൂരകലേഗു മാനവദ മര്യദതിക് കോദേ ഇന്ദു। ബക്ക ഏമോതിഓനല് രേഅസോന് ഗ ഥുന്ദ മനുശര്ന। ജീവ ഗുദല ബേലേന ഇത്ഛി മസ്ഥൌ ബേലേദാന്തിന। വസ്തു। മന്ജു ജനത ഏഥ നനിപുഗലുമ മതല। ആപുന്ദു ആ നനിപു ആ ഏമോതിഓന്സ് മത പ്രിചേലേസ്സ്। മല്പുന്ദു ആവേനു ബക്ക വ്യവരദ പോഇന്തു ദിഥു। ഇഅദ മനുശര്ന ജീവോഗു സുമര് വലുഏ ആപുന്ദു। കമ്പനിയ വദ കമ്പനിഗു മനുശര്ന മസ്ഥ്। വലുഏ ആപുന്ദു ആവേനു കേല കമ്പനിലു ദുദ്ദുദലേ। കോദുല മജര് മല്പുവേരു വിന്ദു പൂരഥു നഗ। അര്ഥ ആപുന്ദു മനുശര്ന ജീവോഗു മന്ജു വലുഏ। കര്രേ ആപുജി അന്ദ കേല പ്രച്തിചല് രേഅസോന് ഗ। ഏചോനോമിച് രേഅസോന് ഗ മന്ജു വലുഏ അസൈന് മല്പുലി।